Ley lewuru ka fu cille joyi gaɗɗami pilen. so a diewi ana yaha ujunaji malihemre. <hesitation> walla sahaatuji ujunnaaje teemedere sabi sahaatuji neɗɗo ana dawa. Ana waawi burɗe ɗum.